A ya á, ñuu santa cruz mitlatongo á, ni kuu viko uni mayu, te iyo iñu martuma, <noise> nda kala'ai comida, nda kala'ai té i'ni, ye na kāā taka ñayivi, ye na kāā musco, ye na kāā juxtixa, ye na kāā taka ñayivi nejniño veñu'u, martuma nda lakandɨ'ɨi nchikutu, <hesitation> nda lakandɨ'ɨi kuete, te lujua ni kuu <hesitation> taka ñayivi kiji ɨka ñuu yajni, te lujua nda jɨ'ɨi ve'e martuma, ya já kueña'ai lita, kueña'ai té vijli, kueña'ai liya vijli, te lujua ni kuu, lujua kuu ñuu ya á uni mayu, taka ye naá kuu lo kuu, juxtixa kejlei jaripeo. Tajna'ai nchikutu te lujua nda yojloña'a taka ñayivi, lujua nda kuña'ai, nda teta'viña'ai meeli, ni kuu o'on cientu, iñu cientu, uxe cientu, lujua nda teta'vii taka ñayivi nda yojlo nchikutu, nda lalɨkɨi ya já tuku nda teta'vii taka muchachu ye nda lalɨkɨ lujua nda teta'vii, taka ye chikuexi nda lalɨkɨ te lujua <noise> nda teta'vii meli a jnu ko ye ña ni kile ganarii, ko kue ɨ́ɨ́n listo nda teta'vi juxtixa, iyo madrina iyo kalenda iyo, taka ye naá lujua ni kuu ñuu santa cruz á, ni kuu ta'viso.